Miɗon naftira be matotirgel am mi nasta social media ha nyaloma ɗon yara shappanɗe ɗiɗi yahugo tati. Bo miɗon vunna bana awa ɗiɗi yahugo awa tati ha nyaloma ado social media